Semiarikavitako emleador ndie <hesitation> aesakata supe mbae mbae ko aikatu ayapo jare kiraitako aparaviki jae ndie jaeramiñovi aesakata supe kiapemakoaparavikivae jare mbovi arajaimako aparaviki jokope.